Ntaá ntaá kɨsía jinidá ku kɨsi ñu'u kɨsi kɨsi sartenda kisi ñu´u chi ku kuvá nteyú, molé. ntujá in sarten chi ku kuva in nteyá ntiví in salsa in yuan te kao to a ka naní cacerolá kuva'a in arroz kuva'a sopa in suan.